Pingouin zany efa nambarako teo, pingouin <hesitation> biby matavitavy zay biby io, de <hesitation> efa hainao zaka matavy zany madiny nintsy ai, ah bokeo koa ah pingouin hoditranazy tsy karaha hoditrantsika olombelona, hoditranazy miady aminy nintsy zay hoditra nazy io, mazaka manintsy tsara mintsy.